Kara wilo ki kara nakan ka terchibieta bei <noise> loi rebri to kara bela makan lo kara llia loi runlla re la karablliaberro kawi nera nekara be na btama lo kara kara bchit bchitik kara wi bere to bxna diikaꞌ chinte tich